स नलदि होर् खबु मोब् लिब गु हैओ नुन्ग् थन्ग् नि, सोहोर् खोम् सिअप् खोक् लेओ नुन्ग् थन्ग् द बिलु गिबे जे म बुरि <hesitation> नेभिकेत् कलम। म लिब गु हैओ जन्ग् नेइ, स मप् अ सेरे थन <hesitation> प्लस् लिघ्त् अरो पोन् बदि गु नन्ग् थर् बेखत् पुर् <hesitation> बुतु मो लि थर् नि पोर् दै गु <hesitation> नन्ग् थयो। थयो, नन्गु थयो सुक्र हुइ अरो लम दे दिन्थि नै को नेबै थयो। नैबु थयो स मप् गुन्थन्ग् नि बदि गु गु बुन् पुर् को मोदुत् कलम।